Koolibriq ommaq esiq häste tsillokõsõq ja häste kergeq ja näil ommaq väikuq tsiivaq ka, nii et nä ei piäki esriti pall'o energiät pruukma, et hinnäst liigutaq. Ja samal aol nä sööväq puuviljo, miä andvaq näile pall'o energiät.